A roy fogna zô an karazagna fanatanjahantena tegna zahanako de raka amin io fogna atôko. Kara Foot zô an de zaho agnisany mizaha bôl foot bôl dakana fa basket sady mizaha Zao nô mbola mankatia de magnano ananjy.